रूस को अक्टूबर क्रांति उन्नीस सौ सत्रह बोल्शेविक पार्टी की नेतृत्व में भावो हतो। ई क्रांति रूस में ज़ार की निरंकुशता को समाप्त कर और सोवियत संघ की स्थापना की और अग्रसर भई। लेनिन और उनकी पार्टी के समाजवादी सिद्धांतों को लागू करण को निर्णय ले लाओ। उके बाद ई क्रांति ने ना केवल रूस की राजनीतिक ढाँचा बदलो बल्कि पूरे यूरोप मा समाजवादी आंदोलन का प्रेरित कर दाओ। सोवियत संघ को उदय वैश्विक राजनीति मा एक नया मोड़ हतो। जो की ठंडी युद्ध की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ गाओ।